أنا نخيّر نمشي للرحلة مع الزوج نتاعي لأنه راني عارفة بلي هو يفهمني، أنا نفهمه، حنا متعودين على بعضياتنا، و أفكارنا متقاربة. تسمالا من نكونو في الرحلة، راني متأكدة بلي راح نـ نفوتوها مليح ماشي كيما من نكون مع صحاباتي كل وحدة باغا دير حاجة، البروغرام مختلف. إذا اضطريت نخيّر نخيّره هو.